Ny karazana fanatanjahantena fantatro ohatra hoe ny baolina kitra an, ny basketball, ny rugby an, ny tsipi kanety be an, ny hand ball an, ny ping pong an, ny hazakazaka an, ny, <hesitation> inona koa?